لو كان جيت نخير اني نعيش بين دار في البيت في الشجرة ولا في الكرفان، أراه إنى بيش نخير إنى نعيش على طرف الشجره لخاطر انا نحب الطبيعة ياسر، ونحس بالارتياح وغير كى نتخيل زى مال هكا زعما هاكا عايش في طرف الشجر أىاك بتحس برحة الراحة مزيانة عاللخر على ذيكا نحب نعيش فى الدار هكا عالشجرة وخلاص.